मनोहर् हैर् चोलोर् नतुरल् हैर् चोलोर् थके छोल, ब्रोव्न्, ब्लोन्दे, रेद्, स्त्रव्बेर्र्य् ब्लोन्दे, गिन्गेर् चोलोर्, छेस्त्नुत्स्, दर्क् ब्रोव्न्। तो अरो, मने तोतल्, तोतल् अप्नि कबबरे एस्तिमतेद् हुन्द्रेद्स्, हुन्द्रेद्स् ओफ् मने बूद्, मने हैर् चोलोर् असे लिके शदेस् तोने लिके गोल्देन् थके, सन्द्य् थके, चरमेल् थके। मनोहर् उन्कर् बूद्, सुलि हैर्, सुलि चोलोर् असे। अरो मनोहर् बूद् थैके और् हैर् ब्लच्क् तो उन्कर् अरो ऐर् सेअ थैके है हैर् चोलोर् तो मने हुन्द्रेद् त्य्पेस् ओफ् मने हैर् चोलोर् असे नोत् थोउसन्द्स् विथ् उनिकुए चोलोर्स्।